<hesitation> injo nakke punna ara a langanre jangang, <hesitation> punna jangangku todo <hesitation> lampa a ro angondangi, <hesitation> injo biasa punna ngondangki injo stangnga mati i ngondang, biasa nakke tala kukulle punna ta kaleng-kalengku to ja ngondangi, biasa ku kio urangku ta rua tau tallu lah, jari punna ku uppami injo jaganga, <hesitation> kuanu rolo <hesitation> ku bissai i, <hesitation> ku pa je'nekki nampa lampa kusuru gere, jari punna maingmi injo digere, <hesitation> kupallui rolo kupallu sala-salai rolo supaya balloi tahubbu injo bulu janganna, jari punna bersih, punna nganumi injo punna ta <hesitation> punna nganumi, <hesitation> jari punna maingmi injo tahubbu bulu-bulunna <hesitation> kuanumi anunna, kupasalai mi todo <hesitation> bone lalangna jari, punna ballomi <hesitation> punna ballomi injo, punna tassalami injo bone lalangna injo <hesitation> nampami kuanu, <hesitation> ku anui ku, <hesitation> punna maingmi injo, <hesitation> nampami ku polong-polong, jari punna nganu injo, injo-njo bahan-bahanna injo la kuanuanga <hesitation> pada mange, <hesitation> kupasadiai rolo anu punna na la kutunui injo jangang a kupassadiai <hesitation> pattunuang. <hesitation> sahu, <hesitation> colo, jari ri parukkumi injo apia injo jari punna rukkumi injo <hesitation> dipanaimi injo janganga njo <hesitation> ditajangmi sagengna anu ditajangmi sagengna jene jari punna jenemi injo, <hesitation> dinanromi nampa bajuki bumbuna, jari injo nakke biasa injo bumbuna <hesitation> anuji biasa kucampurangi, <hesitation> camba <hesitation> lada <hesitation> apa injo pole camba, nampa <hesitation> lada, kusaremi ere nampa cela ya injoji-injo.